کینیا د ۴۰ زیاته قومونو لرونکی هېواد دی. په دې هېواد کې سواحلي، ماسای، او لوو قومونه خپل دودونه لري. وحشي ژوند، دودیز لباسونه او نڅاوې مهمې دي. خلک یې ټولنیز، درانده او فرهنګي دي.